मिठाइ खैनामे स्वादिष्ट रहता। मिठाइ तमान मेलके रहतियाँ। जैसेकि लड्डु, बर्फी, जलेबी, पेडा, हलुवा, रसबरी, गुलाब जामुन, खजुरी, मिल्क केक, अनरसा, रसमलाइ, मालपुवा, पनिर सन्देश, कुल्फी, सोन पापडी, गाजर हलुवा, रबडी, खीर, बालुशाही, केक, डोनट, कुकीज, पुडिङ, चिजकेक आदि।